وظيفة المبيعات أنا فاشل في المبيعات الصراحة يعني الظغط عشان تحقق أهداف وتز-وتزيد مبيعاتك كده محبط بالنسبالي <hesitation> ما أشوف نفسي مرتاح في الترويج لمنتجات أو إني أقنع شخص آخر بالشراء إذا هو مقتنع بيشتري ماهو مقتنع خلاص. أيضا التعامل مع الرفظ بشكل متكرر كل يوم <hesitation> رفظ رفظ رفظ أنك <hesitation> راح تواجهه رفظ كبير حتي تبيع منتج واحد. يعني أنا أحب العمل في بيئة أكثر هدوء <hesitation> أركز مثلا علي الجودة أكثر من الكمية فالمبيعات ماهي ماهي بمساري.